Gny fomba hikarakarako hoe regny desera regny zao hoe mba hahasalamalama ahy kokoa zao, <noise> manao salade de fruits regny zao ohatry hoe manga afangaroko amin’ny kida miaraka amin’ny voatango regny. De amin’iny izy mba tsy de hoe mandany vola be, nefa mahasalama. De misy koa gny sasany hoe re- tsy miketriky sakafo hoe mitovy apport ndesiny ohatra hoe zao hoe sa- i- sa- fa miketriky tsaramaso abakeo mbô <hesitation> miketriky vary koa.